Sõglal om häste pall'o <hesitation> üteliidsi suurusõga mulkõ. Ja säält päseseq õnnõ teedäq suurusõga osaq läbi, nii et kõik, miä om suurõmb jääs sõgla pääle ja kõik miä om väikumb, lätt sõglast läbi.